हां मैं हर विमान में खिड़की के सीट ला लेना पसंद करहूं। कहे बर नजारा और दृश्य दिख सके और यात्रा के लुफ्त उठा सको। हालांकि सीट न मिले के स्थिति में गलियारा वाला सीट लेना पसंद करहूं जहां कोनो से कोई मतलब ना हो और अपन मौज से यात्रा के आनंद उठा सको।